Tsara kokoa ny fitsaboana ankehitriny, maha-ela velona satria vetivety dia hita soritra aretina, vetivety a de voatsabo lay olona. Noho izany <hesitation> haingana de efa manomboka miasa ny olona rehefa salama, satria ny fahasalamana no voalahan-karena.